है मैं हर जरूर एक गो नवा रेसिपी बनाहु । नया रेसिपी बनाए से मोके पता चलीं की एमा का कम बेसी है। ऐसा करे से मैं एक मेकर बन जहु और रेसिपी के खुद से बना सकत हो। और लाइक दादा दादी सब ल खिला सकत हो।